Ana jeyaa e ɓoornouki eccoppiyen en kuuɓude terɗe muuɗun ɗee e balaaje muuɗun e buse muuɗun; e ñaande so yara ndiyan e yahde e nokkuuje diinankooje. Kamɓe duu nokkuuje maɓɓe ɗee, a wiyan hono ka jonkaa <hesitation> kereciyeŋaagu ɓuri ton doole. Eyyoo.